Amiko ny fanambadiana tonga lafatra an, di azoko faritana toy izao. Fanambadiana malagasy. Ny voalohany indrindra aloha, tokony hanao fangatahana ny ray aman-dreny. Ray aman-drenin-drazazalahy mankany amin'ny ray aman-drenin'ny razazavavy dia avy eo an, iny izany efa dikan'ny fisehoana iny. Dia manarak'izay indray an, tokony hanao vodiondry ry zareo. Manome vodiondry. Misy fombafomba malagasy lavalava mahafehy momba an'izay. Dia avy eo amin'izay an, mandritran'ilay vodiondry iny an, efa mamariparitra fotoana ry zareo hoe amin'izao daty isika no handeha hisoratra, dia amin'izao daty isika no manao mariazy. Dia rehefa mitohy amin'ny fotoana fisoratana, dia eo amin'izay izany ilay fisehosehoana. Dia misy ny akanjo arakaraky ny eo an-tanana ihany koa moa izany ilay izy. Raha ampy ny eo an-tanana an, dia samihafa ny akanjo anaovan-drazazalahy sy razazavavy mandritra ny fisoratana sy ny mariazy. Mandritra ny mariazy moa izany an dia misy ny an- ankapobeny an, ny akanjon-drazazavavy dia fotsy lava be dia misarom-boaly izy amin'io fa rehefa tonga any am-piangonana izy an izay vao <hesitation> ampiakarin-drazaalahy ilay voaliny. Dia ny an-drazazalahy indray ny ankapobeny an, kople mainty arakaraky ny loko izay tiany ihany koa io.